Ohar uta uta mbeca paling ca'u podak ngaha re <hesitation> sia ra ndawi sia doho padanga hanu masali na laina caru caru tambecan caru oi na caru sakos sgala macam na ni laina carue pokonya mbumbu bumbu ka nggahi mu caru sara'a mbumbu raun de <hesitation> tampu'u dari janga na tampu'u dari tambeca na tampu'u na ka aka uta ra aka sia aka saha raun lainar caru edepani pala na nggali sia re na nggali kalo <hesitation> bune haru rau ke bune ra ndawi sia doho padang ake ma landa sampuru riwu re nggahi mu kurang carun de ngaha wati caru ipi na karna tara karna ncera ton de siare kalo ma nggali ipis ka aka ma paling caru caru mbumbun desi sia re caru mbumbu na caru tambeca na caru saha na caru podas sia ka edepani paling ca'u poda ku <hesitation> alumu ndawi asali doup dou padanga <hesitation> wauru ipi mboto kacampos bune hanu ke ma co'i sampuru rau ke oha padang ka mbotoro ma hanu Pala warasi mbeim dou piti ake pede <hesitation> weli cobak pede ni weli wau tabai wau oha oha padang ka pede ntoi podar da ngaha oha padang re nggori ede nggori tao mbeim dou piti ede nggahi mu weli ja rongko rau ni <laughs> rongko re sekitara saponte rongko ma nggalie au rongko warna kala bura re bune warna hanu <hesitation> ndai reni ede ni na caru au ku skali dua kali hinti re nggahi mu ira na ntuki sih teka na rongko akak ku weli ku rongko aka pede labo weli ja hanu ni nggori mbeim dou piti re hanu ni cepe ja hanu oli honda rau reni cepe pede ede pa deni <hesitation> hanu <hesitation> wati lok nefa oha padang de oha padang desi mpaling ma ma paling caru re alum oha oha padang de nggahi mu na maci ipi ndawi asli ndawi asalim sia doho padang ka na lai bune <hesitation> co'i oha padang ma sampuru riwu niki ncai re weha ku oha padang ma asali aka si ma nggali ka ma co'i duampuru lima riwu dua mpur ini riwu rau ka asli oha padang aka ma a na ni bunes nggahi ndai mbojo re ma a na harus weli oha aka tiloam da weli Alu mu lu'u tahon dei loko ka nggahimu na caru kajaba au ku na caru mola au ku kone da ngaha dua nai tolu naisih pahupar lu'u oha padang ka alae oha padang rambe puasa ede pani wara walik ma caru wali ngaran de hi'i jangak rua na hi'i janga ka ka hi'i janga hi'i capi ambi na hi'i capi au hi'i capi bune ra ntanda romo dei tivi rau re au wara ra tosi tosi ra <hesitation> eda ku sia dohom ndawi vidio dei tivi re ra wari wari kandede re ede ku sih au sih ngaran aka setik stik nggahi dou <laughs> reni aka ku si aka kum caru poda pala ti ncihim piti mbeim dou ede ni pala warap pede ni sawaktu waktu re lao ngahak pede waras piti <hesitation> mai moda re piti henca di ngaha <hesitation> di ngaham henca desi edep rani sura edep sih ne'ek re ngaha ra bune ra ede dei tivi labo ngaha oha padang asali edepani lenga sandede tahop deni ne'e nahu re oke lenga